اتأكد مرة ثانية إني أدخلت كلمة السر بشكل صحيح إذا ما فتح كمان مرة، ممكن إني <hesitation> استخدم طرق ثانية إني ألغي كلمة السر الخارجية، أو إني آخذه -محل جوالات- <hesitation> محل جوالات قريب منى يفهمني إيش صار فيه؟ وإيش المشكلة الموجودة فيه؟